á eftir Guðrúnu Evu

fékk gríðarlega góða dóma hérna í þættinum um daginn skjáskot heitir bók með hugleiðingum vangaveltum eftir Berg Ebba Benediktsson hann kemur hingað svo er það bók sem heitir urðarköttur spennusaga eftir Ármann Jakobsson sem gerist á jaðri háskólasvæðisins kannski umhverfi sem Ármann þekkir býsna vel í bókum og stöðum förum við að Surtshelli og notum þann stað til að fjalla um útilegumenn og trúna

á útilegumenn ótta við þá þar koma meðal annars við sögu skugga Sveinn og fjalla Eyvindur og fleiri hellismenn en við byrjum hérna með Kolbrúnu Bergþórsdóttur og nýjum liðsmanni Sverri Norland ætlum að tala um tvær bækur og það er bókin sem hefur vakið mesta athygli núna á þessari haustvertíð og

mest kynnt og svoleiðis

í blöð og Andri Snær Magnason hefur verið með uppistand í Borgarleikhúsinu út frá þessari bók sem heitir um tímann og vatnið og fjallar um loftslagsbreytingar já og hann á brýnt erindi í þessari bók til að segja okkur frá hættunni sem vofir yfir okkur hann þarf líka að fá lesandann til að fylgja sér og það gerir hann með því að segja okkur sögur og það sem hann gerir svo fallega er að tengja saman kynslóðir hann talar mikið um afa sinn og ömmu það var ekki verið að henda það var gengið vel um og allt þetta við höfum týnt þessu við höfum verið afskaplega kærulaus

kærulaus og hann tengir okkur við þessa kynslóð í alls kyns sögum

voru reyndar stórmerkilegt fólk en mér finnst þetta samt ekki sjálfhverft vegna þess að hugur manns leitar óneitanlega til fólks af þessari kynslóð sem maður þekkti hann kemur mjög víða við þarna eru tvö viðtöl við Dalai Lama Tolkien kemur við sögu og

svo segir hann okkur frá ógninni frásögnin sjálf er mjög heillandi þetta er þetta er afskaplega vel skrifuð bók bók hann leiðir mann áfram og skilur mann eftir og maður lofar sjálfum sér því að maður ætli að vera aðeins betri manneskja hann hann leiðir mann mjög fagmannlega í gegnum bókina og fer í rauninnni umhverfis allan hnöttinn en það sem mér finnst kannski áhugaverðast við bókina er

vandinn við

hamfarahlýnun og þessar loftslagsbreytingar er að þær eru svo stórar að þær smætta einstaklinginn niður í ekki neitt staðið í mörgum höfundum að skrifa um þetta og fást við þetta en það sem hann gerir hér er að hann

nálgast þetta úr

hefði búist við og skoðar þetta sammannlega og smáa kynslóðir breytingar kynslóð afa hans og ömmu

síðasta kynslóðin sem ekki er

samruni manns og vélar eins og við erum í dag við sjáum þessi miklu vatnaskil fólk sem nýtir allt og svo við í dag í allt öðru umhverfi og dálítið rofin frá umhverfinu í kringum okkur hann gerir það ofboðslega vel hins vegar er hann svo flinkur og fágaður höfundur að mér finnst stundum vanta slagkraft og ógnina sem vofir yfir okkur þetta er svo vel gert

pent eða ég hef lesið margar svona bækur er á kafi umhverfismálum og ég er aðeins yngri en hann og hann er aðeins eldri ég

er kynslóðabil hann skrifar þessa bók fyrir lesanda og tekst það undursamlega vel og ég vona að sem flestir lesi þessa bók en ég óttast að hinn almenni lesandi sem er ekki á kafi í þessu les þessa bók líður dálítið vel með sjálfan sig að hafa lesið hana og jafnvel þó allar staðreyndirnar séu hérna og þetta sé ótrúlega vel unnin bók við þurfum að skrifa síðan fleiri bækur og mér finnst skorta á meiri drunga drunga og jafnvel neikvæðni neikvæðni er framfaraafl líka hann segir það sjálfur að það hefði verið ofur auðvelt fyrir sig að skrifa einmitt bók á þessum vera

reiður og neikvæður hann ákveður að gera það ekki

er mannvinur og kannski af því hann er aðeins eldri en þú vegna þess að það er þannig að reiðin hverfur dálítið af manni

alla vega af konum reiði er kannski ekki rétta rétta orðið kannski er raunsæi betra orð ég veit það ekki hann fer svo víða og nær að flétta saman svo marga þræði stíllinn er svo tær og hún rennur ótrúlega ljúflega í gegn

þetta er vel gert en ég er bara að benda á

er mjög persónuleg nálgun hann hann er með sem fóru á jökla frænda sinn sem rannsakar krókódíla og svo svo svo afann sem sker upp Oppenheimer og þetta verður allt setja sig og sitt fólk of mikið í öndvegi vísindin koma vísindin koma eiginlega í lok bókarinnar þá kemur meiri predikun hann er búinn að heilla mann

hugsa hvort hann hafi gert plan þetta er aðferðin hann nær lesandanum á sitt band og svo er eins og hann segi nú skaltu setjast niður nú ætla ég að segja þér frá alvarleika málsins nú skaltu hlusta vel og það gerir maður og við erum sjötíu prósent tilfinningaverur og þrjátíu prósent rökverur og við elskum annað fólk og það er maður finnur líka hvað Andri Snær hefur

lagt alla sína orku bara sálina í þetta og kraftinn maður finnur hvað þetta þetta hefur tekið langan tíma og sársaukann líka já maður finnur næstum því sársaukann

en þetta en þetta er nú greinilega

og sannarlega þetta er bara skyldulesning

fyrir alla hvar sem þú ert í heiminum áttu að geta lesið þessa bók af ánægju og þetta er alveg örugglega besta verk Andra Snæs en hvað segja þeir sem eru kallaðir afneitarar verða þeir ekki alveg lesa þessa bók

hann er að sýna hið mannlega

aðeins að hann vísaði stundum meira í heimildir

svo eru myndir í bókinni afskaplega skemmtilegar myndir sem gera mikið fyrir hana við skulum grá augu eftir Sjón hann er að skrifa um hóp nýnasista og aðallega einn mann á Íslandi í kringum nítján hundruð og sextíu Gunnar Kampen ungan sem einhvern veginn

ég las þessa bók af því ég held að Sjón hafi sagt að hann hafi

sett sig í spor ungs sem kemst í þennan félagsskap út frá eigin reynslu sem súrrealisti já

sem fjallar um ung skáld og þau þurfa einhvern málstað og það vill svo til að þau finna skáldskapinn þau finna

hann lendir í þessu miðja tuttugustu öldina að fara inn í þennan félagsskap og bókin eins og bók bola no

er svona bútasaumur og hann notar ýmsar aðferðir við fáum að heyra rödd aðalpersónunnar í gegnum bréf svo er í rauninni eins og minningar líks þarna í upphafi það rennur í gegnum hugann og mjög skemmtilegt og flott og stef rauð mjólk sem fer rauða mjólkin

það er frábært og ofboðslega vel stílað en alveg frá því að vera

það eina sem ég hefði viljað þetta er svo áhugaverður efniviður og áhugaverð persóna hann hefði mátt kafa meira og aftur fannst mér næstum þvi of vel stílað ég hefði viljað meiri hráleika líka ég er svo mikið fyrir flotta flotta stílinn en ég er sammála ég hefði alveg viljað að það hefði verið kafað meira í persónuna en maður hugsar nítján hundruð fimmtíu og átta stofnar hann nasistaflokk og manni finnst það einhver tímaskekkja en það væri líka tímaskekkja í dag að hér væru

ungnasistar en það er samt

við þessa persónu er af hverju verður hann nasisti og strax um fermingu hann velur sér ritningargrein fyrir ferminguna sem er svo ofstækisfull og snýst um það að þú

að hafna öllu til að ganga málstaðnum á hönd og þá uppgötvar

þetta er frábærlega stíluð stíluð bók og hugmyndafræðilega ofboðslega áhugaverð og einmitt eins og þú nefndir rauðu mjólkina sem hann nefnir í byrjun og kemur í

það er ofboðslega flott en af því að þetta er svo áhugaverður og mér fannst stundum

hátt eins og í einum kafla bókarinnar ungi maðurinn nasistinn um Robert svo um list Alfreðs flóka og maður fær svona hroll þá skynjar maður hvað þetta er mjög nálægt raunveruleikanum eins og ég nefndi hérna Gunnar svo áhugavert við Sjón og ástæðan fyrir nefndi í samanburði við erlenda bók áðan

stendur svo föstum fótum í einhverri íslenskri sagnahefð og sögu en um leið er hann undir svo miklum áhrifum alþjóðlegum verður alltaf að hafa í huga að þessar minni bækur hans eða styttri bækur

hvað þetta er þaulhugsað maður þarf að lesa þessa bók eiginlega tvisvar ég las hana tvisvar og hún varð enn betri við annan lestur alveg eins og skugga Baldur og Mánasteinn svo er það líka bara það að geta farið í gegnum svona bók svona bútasaumsteppi og haldið þræði í gegn og spennu það er hægara sagt en gert þakka ykkur fyrir

að vera hérna með mér við förum vestur á Aragötu og hittum Ármann Jakobsson Ármann Jakobsson við ætlum að spjalla um nýja glæpasögu þína sem heitir urðarköttur saga um glæp við erum staddir á háskólasvæðinu á

og það er ekki alveg tilviljun en hún er ekki á háskólasvæðinu heldur aðeins til hliðar við það minniháttar stofnanir á Háskólinn ýmis hús í nágrenninu og

þetta hús í raun og veru og stofnunin er í slíku húsi sem einu sinni var íbúð prófessors sem átti stóra fjölskyldu og þar hefur þessari háskólastofnun verið komið fyrir og hún er svona þarna innan um allan gróðurinn hér og og kyrrðina og fegurðina en ekki í svona hringiðu háskólasvæðisins en hvað fæst þessi stofnun við hún kölluð Rannsóknarstofnun í þjóðsagna og

og er stofnuð í kringum fræðimann sem naut mikils álits þannig að hann fékk sérstaka stofnun í kringum sig þar vinna nokkrir sérfræðingar

að eldast talsvert

þetta langvarandi sambýli á tiltölulega litlum segðu mér svo seturðu eins og menn gera í svona sögu svo seturðu glæpi niður á þessum stað já það sem gerist er að kaffitími hjá stofnuninni endar með ósköpum allir sem vinna á litlum vinnustöðum vita að það eru alls konar helgisiðir kringum kaffitíma fólk mætir alltaf sömu röð og það situr á sama stað og ein manneskja er með sérstakan drykk sem hún blandar sér alltaf nema að þessi kaffitími fer ekki eins og allir vita hvernig þetta verður en það fer ekki þannig ein ein manneskjan deyr í kaffitímanum og þetta hlýtur að vera morð það sjá það

allir strax urðarköttur hvað er urðarköttur urðarköttur

og veru tvöfalt upphaf en þrefalt í þessari bók annars vegar er urðarköttur persóna í Íslendingasögu sem afar fáir hafa lesið og heitir

raunar er það þannig að hún Jóhanna sem er æðsta manneskja hjá lögreglunni

að ramma sé nefnd henni finnst eiginlega að Íslendingasaga sé nefnd í tengslum við lögreglumál sé ein grófasta móðgun sem hægt er að vera við

lýsir í einni grein ásamt

í þessari sögu hefur samið kvæði sem heitir

það sem gerist

Bjarni rannsóknarlögreglumaður hann fær bréf sem er undirritað urðarköttur og einhvers konar hótunarbréf nú er nútímasamfélagið fullt af hótunum en það er eitthvað í maganum sem segir honum að þetta bréfi þurfi að rannsaka þú ert með sama teymi og í bókinni sem kom út eftir þig í fyrra já með svolítið stóran hóp af lögreglumönnum já þau voru mörg og í þessari eru kannski tvö þeirra við fáum að kynnast þeim talsvert betur það er

innsýn í einkalíf tveggja af af lögreglumönnunum og kannski þriggja sem komu mest við sögu í fyrri bókinni ég biðst afsökunar á því að sú fjórða fær ekki jafn mikið rými en vonandi koma fleiri bækur mig langaði sjálfum til að kynnast þessu fólki betur og var reyndar eins og alltaf maður skrifar bækur þá eru alls konar hlutir í hausnum á manni sem rata ekkert á

miklu meira um persónurnar en kemur fram í bókinni þannig að lesandinn fái á tilfinninguna að maður sé ekki að segja þeim allt sem maður veit það pirrar hann og þá langar

að heyra eitthvað meira skoðaði bókina og þá sá ég þetta kvæði hérna fremst

mér hvað í ósköpunum er þetta kvæði samið af Þorbirni Halldórssyni

svo ég uppljóstri því þá samdi ég þessa vísu Þorbjörn Halldórsson er bara persóna í bókinni og hann var ljóðskáld og ég lagði nú ekki í semja allt kvæðið eftir hann en ég reyndi að semja svona vísu sem væri dæmigerð fyrir hans kveðskap og fjallar einmitt um

að vísu segir ein persóna í í bókinni

en fólkinu á stofnuninni finnst Þorbjörn vera frábært skáld og ég reyndi að

hafa vísuna þannig að það væri leyfilegt að finnast þetta góður kveðskapur þetta er ansi flott kvæði hjá

þríliða

ég ætla að biðja þig um að lesa þetta fyrir mig þessa stuttu vísu emjandi kettinum líkur og taugarnar af heilögu valdi aðferðir til að lifa af eftir Guðrúnu Evu

fékk frábæra dóma hér í Kiljunni um daginn þetta er skáldsaga eftir þig sem fjallar um einstaklinga sem tengjast lauslega og svo er þetta hnýtt mjög fallega saman hvað ertu að skrifa barn í sálarháska sem verður held ég þungamiðja bókarinnar maður verður svona vitni að því hvernig venjulegt fólk djöfla að draga og er mátulega göfugt bara eins og fólk er einhvern veginn tekur ósjálfrátt að sér að þannig að kannski er þetta bara bók um það hvað fólk er lygilega gott þó það sé gallað það er nefnilega málið að þessar persónur þetta er mjög venjulegt fólk einhvern veginn þú ert að skrifa um mjög venjulegt fólk mjög venjulegt fólk en málið er að

ekki til neitt sem heitir venjulegt fólk bara alltaf um leið og maður kynnist fólki þá kemst maður að því hvað það hefur mikla sögu að segja og hvað allir eru

án þess að ég vilji vera eitthvað væmin það er bara þannig þú skrifar um þetta fólk af mikilli hlýju og

og mildi og reynir að fara mjög fallega með þessar persónur ókei takk fyrir það var ekki alveg meðvitað mér fannst ég bara vera að reyna að kafa inn í fólk eins og það er já akkúrat það hafa allir sínar ástæður fyrir hlutunum og hérna þú veist í rauninni ef þú ert með persónur í bók sem eru mjög svona

grunnar þá þá þá í rauninni ertu ekki alveg að vinna vinnuna þína sem höfundur mundi ég segja af því að við lesum svolítið bækur til að komast undir skinnið undir yfirborðið á á fólki fólk er aldrei yfirborðslegt nema á yfirborðinu ég trúi því en þetta er í

svolítið eins og síðasta bókin ástin Texas þessar bækur kallast ansi mikið á finnst mér það er ekki fantasía en lífið er samt svo öfgakennt að það eru alveg

öfgakenndar senur öfgakennd atvik í báðum þessum bókum en um leið raunsætt eins og þú segir hversdagsleikinn er kannski ekkert jafn hversdagslegur og maður ímyndar sér þegar maður er ekkert að hugsa það neitt lengra en ertu að snúa baki við

sem þú varst svo mikið í um hvað ég er að skrifa

alltaf meira eins og það sé bara vinnan mín að þvælast ekki fyrir sjálfri mér stíga til hliðar ég vissi til dæmis ekki með þessa bók aðferðir til að lifa af fyrr en bara ég var komin dálítið langt inn í hana hvort þetta yrðu smásögur sem væru bara eða hvort þetta væri skáldsaga

það var ekki fyrr en aðalpersónan eða sem ég upplifi sem aðalpersónu Aron Snær ellefu ára drengurinn sem er í sálarháska þegar hann kom til sögunnar og allt byrjaði að snúast um hann að þá varð til einhvers konar lífrænt plott ég sé það núna ég

fer að þykja svo vænt um Aron Snæ mann langar sjálfan

hann er ellefu ára og hann er svo umkomulaus já einmitt táknrænn fyrir í okkur öllum sem er einhvern veginn sektin og fórnarlambið ofið saman í eitt en já maður vill að hann bjargist það gerir maður og það er náttúrulega galdur þinn sem höfundar hefur maður góða tilfinningu fyrir það á kannski ekkert að upplýsa þetta en manni finnst þetta vera Laugarvatn eða eitthvað svoleiðis svæði það það má alveg ákveða það í mínum huga var þetta sambland af Flúðum og Laugarvatni ég ákvað að hnoða þeim saman í einn bæ og þá var ég með þennan

fara með á eins konar hátíð eða ráðstefnu þar sem eru gestir þeirra þannig að ég var þarna

þorpi í frumskóginum sem er bara umgirt háum vegg svo komist ekki yfir með svona glerbrotum

komin í hvít föt líka já eiginlega ég skildi það þegar ég kom á staðinn af hverju allir voru

áreitið að vera vera í litlum bæ þar sem allir eru hvítklæddir og ganga hægt það hefur bara einhver áhrif á mann hefurðu verið í jóga og hugleiðslu og slíku já ég hef alltaf verið í jóga og fyrir nokkrum árum þá sökkti ég mér dálítið á kaf með kvíðavandamál svona mis mis nálægt yfirborðinu við erum það fleiri en hugleiðsla

lagar allt svoleiðis

mér finnst þú vera þessar síðustu tvær bækur þú ert á svo góðum stað sem rithöfundur já ég er ég er sammála ég tek eftir því eftir að ég fór að hægja markvisst á mér hægja markvisst á huganum og bara öllu að þá ég er mjög ánægð með þá innspýtingu sem það hefur veitt inn í minn skáldskap fyrir utan það hvað lífið verður allt ánægjulegra þegar maður lifir því hægt en svo hef ég allt í einu orðið afkastameiri af því að hægja á mér og mér finnst það mjög dularfullt og ég fer að trúa því sem segja hægt er hratt

og veltum aðeins fyrir okkur útilegumönnum við erum hér hjá Surtshelli og ætlum að tala um útilegumenn tvö af frægustu

leikritum Íslands fjalla um útilegumenn fjalla Eyvindur segir frá Eyvindi sem er talinn hafa dvalið lengst á fjöllum af öllum útilegumönnum jöklarnir liggja eins og hvít ónumin lönd inni í

komið nær jöklinum sést

og jökullinn mætast leikrit Jóhanns Sigurjónssonar var leikið víða um lönd við mikla hrifningu og einn frægasti kvikmyndagerðarmaður þöglu myndanna gerði mynd eftir leikritinu og lék sjálfur Eyvind

eftir Matthías Jochumsson stundum kallað skugga Sveinn leikritið var samið átján hundruð sextíu og tvö Matthías var þá í fimmta bekk lærða skólans og skrifaði sjálfur um tilurð þess ég bjó til eða sullaði eða skrúfaði saman leikrit í jólafríinu það heitir og er í fjórum þáttum með hér og þar sem griðkonur hérna segja og tók mig því til og þó þetta rit mitt í raun og veru sé ómerkilegt gjörði það þó hvínandi lukku ég var æptur fram á

og klappaði yfir mér svo ég varð áttavilltur

og að bana kominn samviskan Ketill og sefur síðan sumar og vetur ég held það hafi aldrei verið samviska til í mér okkar köllun er að vera illmenni eru drjúgur hluti af hinu mikla Jóns Árnasonar trúin á útilegumenn var mjög sterk meðal þjóðarinnar þetta eru sögur af afbrotamönnum sem flýja til fjalla en líka af alþýðufólki sem leitar fyrir þá sem komust upp á kant við samfélagið á þessum árum var ekki margt annað að fara en fjöll og

svo eru líka sögur af

í huldum dölum á fjöllum og lýsa þrá eftir betra lífi af þessu mætti álykta að hafi verið af útilegumönnum en svo er varla þeir uxu og urðu stórir og fjölmennir í þjóðtrúnni ef sauðfé hvarf kom gjarnan upp kvittur um útilegumenn í grasaferð Jónasar Hallgrímssonar verður börnunum bylt við þegar þau halda sig sjá það getur varla verið útilegumaður sagði ég og fór að halda mér í handlegginn á systur minni fjallið hérna liggur milli sveita og er ekki svo ég viti áfast við jöklana eða Ódáðahraun viltu ekki koma systir góð við skulum flýta okkur á stað í þessu bili fór maðurinn aftur á hvarf eins og hann hefði gengið til fjalls þér er held ég óhætt að sleppa sagði systir mín og hermdi eftir mér

er farinn og í hinu fræga kvæði Gríms Thomsens er að maður ályktar mikill fjöldi

grein sem hann skrifaði nítján hundruð fjörutíu og níu og birtist í

var of sterkur þáttur í íslensku frá öndverðu til að falla fyrir nokkrum skynsamlegum rökum í dagblaði

hefur ekki haggast í þessu efni vora daga og lifir að vissu leyti enn gamalt fólk þar sem ég ólst upp talaði um útilegumenn og

eins og ekkert væri sjálfsagðara og mér sé mín barnatrú helsta ritið um útilegumenn nefnist útilegumenn og auðar eftir Ólaf Briem Ólafur ferðaðist ótrauðlega um hálendið og skoðaði staði þar sem gætu verið merki um útilegumenn af lestrinum ályktar maður að flestir

sem reyndu að leggjast út hafi verið snauðir og aumir og fæstir enst lengi fjarri mannabyggðum þeir sem náðust voru en það er reyndar merkilegt með fjalla Eyvind og Höllu að þau komust aftur til byggða og lifðu síðustu ár sín meðal manna á fjallar reyndar um hellismenn það var skrifað af Indriða Einarssyni Sigurður málari gerði leiktjöldin síðasta árið sem hann lifði og það var sýnt í

en á Nýársnóttinni eftir Indriða og hellismenn hafa varla verið leiknir á sviði síðan segir frá átján skólapiltum sem leggjast út þeir ræna fé í nálægum sveitum og reka ofan í holu hér heitir einmitt

eru eðli málsins samkvæmt

Eggert og Bjarni eru sagðir hafa gengið hellinn fyrstir manna og þeir fundu mannvistarleifar eldstæði það var talið renna stoðum undir Hellismannasögu en sagan er öll í miklum ævintýra og

fara þá bændur að þeim hljóðlega og taka vopn þeirra öll síðan vegur sá sem til var nefndur að manninum en náði ekki til svo höggið kom á annan mann sem næstur honum lá og tók af honum höfuðið vöknuðu þá

við illan draum og stukku á fætur þá segir einn þeirra hellismenn eru allir drepnir nema einn sem reyndar missir fótinn en kemst undan með undarlegum hætti hét Eiríkur honum er viðbrugðið fyrir hreysti og

upp undir jökulinn sem síðan er við hann kenndur og kallaður Eiríksjökull hann kenndur og kallaður Eiríksjökull

þú ert að velta fyrir þér framtíðinni nútíðinni nútíðinni fólki og manninum og tækninni og svoleiðis en við

að tala um fólk á reiðhjólum í snjallsímum ég hugsaði eru Danir orðnir svona

skiltaglaðir eins og Þjóðverjar af því þeir eru ekki vanir að vera með svona skilti fyrir óþarfa svo var ég á

götu í Kaupmannahöfn og ákvað að gera tilraun að telja hversu margir eru í símanum á meðan þeir hjóla sem er eitthvað sem hljómar

fjórði hver fjórði hver var í einhverju ég er ekki að tala

hlusta á eitthvað og síminn ofan í vasa senda s m s og Spotify

tékka á Google Maps eins og blossa bara leiftur í hugann hvað þetta hefur algjörlega yfirtekið menningu okkar á ekki lengri tíma en tíu árum nokkurn veginn það eru tólf ár síðan síðan iPhone inn var kynntur það var tvö þúsund og sjö og af því þú segir að bókin fjallar um framtíðina og jú en um þessi síðustu tíu ár

þau eru heldur en maður gerir sér grein fyrir skjáskot heitir bókin í hvað ertu að vísa þar af því þetta er um samskipti manns og tækni og síðustu tíu ár einmitt á tímum snjallsímans þá

það er skjár á milli ekki skjár eins og þegar við horfðum á sjónvarp og tölvur í gamla daga heldur skjár sem við erum að pota í og pikka í og

ég er að leika mér svolítið með þetta þetta nafn og með skjáskotið sem er líka nafn á tæknilegu fyrirbæri sem við notum í þessari

við erum oft að taka hlut úr einu samhengi og setja í annað sem hefur verið grundvöllur mikilla

sterkur miðill nútímans að því leyti sterkari en fjölmiðlar og fleira þar sem fólkið getur tekið og sett hluti í það samhengi sem hentar þeim en svo er ég líka að leika mér með þetta nafn

hver er á undan við að fara og brjóta okkur í gegn inn í tæknina eða tæknin til okkar og þetta er

er á milli og mér líður stundum eins og

spenna í samskiptum okkar við við tæknina í lok bókarinnar dregurðu saman niðurstöður mig langar

að nefna nokkra ofgnótt upplýsinga er að drepa okkur þarna tekurðu eina stutta setningu úr annars lengra en það sem jafnvel hefur skilað sér í lýðræðishalla og fleira hefur svolítið að gera með ofgnótt upplýsinga ekki bara að upplýsingar eru rangar heldur

það er svo mikið af þeim og þá þarf maður að byrja að leita að mynstrum bara eins og Marshall

á sjöunda áratugnum honum þótti þá þarf maður að byrja að leita að mynstrum

popúlistar og

þú segir það líka sá sem hefur skýrustu afstöðuna hann hefur vinninginn og eiginlega dóminerar yfir því hvað er satt og

það er hálfgert aukaatriði já við erum að

rísa upp aftur Trump er

eins og fólk að dansa í kringum gullkálfinn í Gamla testamentinu og hann kemur úr einhverjum gullturni og með

bara elsta saga veraldar stafræn miðlun gagna deyfir tilfinningu okkar fyrir því sem er ómerkilegt og merkilegt þetta er svona svipað ég náttúrulega hef smá áhyggjur af

eins og ég segi með fyrirvara þetta er enginn

gerir okkur snjöll ég tek alveg undir það gerir okkur vitsmunalega klár hún styður ekki alltaf við tilfinningalíf okkar og ég trúi því þrátt fyrir allt að mennskan sé meira heldur en bara vitsmunirnir það er eitthvað dýpra einhver galdur sem liggur í tilfinningum sem við þurfum líka að gæta og gervigreindin stjórnar því á

með okkur sem einhvers konar peð ég segi aftur samt svona hvort hlutir séu að batna eða versna ég reyni að horfa hlutlaust á þetta af því það hjálpar til við greiningarnar þegar maður reynir að

allt að fara á versta veg gervigreindin er komin hugsanlega meira inn í líf okkar en við gerum okkur grein fyrir

að draga fram dæmi í bókinni fyrsta að það megi bara manneskjur lesa þessa bók

á heimasíður þar sem er athugað hvort við séum ekki manneskjur það er lagt fyrir okkur próf og prófið er oft þannig að við eigum að benda á hvaða myndir

innihalda umferðarljós eða á hvaða myndum er fólk en ekki hundar það kannast mjög margir við þetta svona próf sem er lagt fyrir okkur til

sýna að við séum mennsk ég hef varla farið í neitt próf sem kemur fram við mig jafn mikið eins og ég sé einmitt ekki mennskur sem setur fyrir mig rosalega skilyrtar reglur og gervigreindin

svolítið lúmsk að einu leyti ég hugsaði þetta alltaf þannig af því ég er alinn upp við það að fylgjast með tölvum verða gáfaðri og gáfaðri tölvur að verða gáfaðri það er gervigreind en það er ekki fyrr en núna sem ég er að uppgötva það að gervigreind er ekki síður við að líkjast tölvum meira og verða skilyrt meira eins

og gervigreindin og þetta ástand sem ég er að tala um í bókinni þetta millibilsástand skjáskotsins er svolítið þetta svæði á milli tölvunnar og mannsins deyfing með snjallsíma er hægur dauðdagi

vegna finnst mér svo gaman að bregða upp einhverjum

úr samfélaginu sem sýnir hvað yfirtakan er ótrúlega mikil en ég er með samlíkingu við hvernig bílar tóku yfir samfélag á tímum fyrri iðnbyltinga og fyrir kannski um hundrað árum síðan

uppfinningum eins og bílum og snjallsíma að þeir krefjast skilyrðislausra fórna af því það hafa alltaf verið til fórnarlömb bílslysa

líka lúmsk að einhverju leyti þessar skýru fórnir á meðan það sem við erum að gera núna og hún er hljóðlátari þess vegna held ég að ef það verður eitthvað uppgjör við hana á svipaðan hátt og við myndum kalla stóru styrjaldir tuttugustu aldar einhvers konar uppgjör við módernisma eða iðnbyltingar fyrir tíma sem þær eru að einhverju leyti þar sem vélvæðingin var látin ganga alla leið

til þess að lýsa

segir þetta þetta er ekkert ofsalega bölsýn bók þannig séð nei ég reyni að taka hversdagsleg dæmi og ég um gervigreind sem hefur gjörbreytt og mun mögulega vera

mjög sterkt tól í að bjarga plánetunni okkar og og koma í veg fyrir sjúkdóma og fleira af því að gervigreind er ótrúlega góð í nýta það sem við þegar höfum á plánetunni og fleira fyrir utan það að koma tímar koma ráð varðandi þessi mál öll yngri kynslóðir finna eitthvert samræmi til þess að lifa með tækninni en hins vegar eru svo mörg okkar sem eru núna búin að vera í þessu róti undanfarin tíu ár getum

verið pínulítið ráðvillt þetta er rannsóknir sem sýna að ef maður er alltaf að taka myndir af fólki þá kannski bara hægt og rólega gleymir maður hvernig andlitin líta út þú ert svo með uppistand um bókina í Borgarleikhúsinu að koma